اتوقع إنهم يقولون عني شخصية قوية شخصية قيادية <hesitation> مو بسهل تأثر عليها الحمد لله شخصية ما تنكسر. <hesitation> شخصية decision maker شخصية <hesitation> ما بعرف يمكن شخصية عصبية فيهم يحكوا عني هذه الشغلة اي لأني وايد عصبية ما- ما أمر بأي شيء.